‘N vacanza si ci va pi vidiri paisi novi e p’arripusàrisi. Pi chistu pi organizzari un viaggiu s’havi a pinsari a li cosi chi si vonnu vidiri, circannu di fari li cosi cu calma. Quannu s’arriva, siddu lu viaggiu ha statu longu, è megghiu passàri na menza jurnata a ripusari. Poi è bonu pinsari a chiddu chi fari jornu pi jornu, circannu di visitari li monumenti chiù ‘mpurtanti, e poi jiri a mari, s’iddu è un paisi di mari, o fari passiàti ‘n muntagna, s’iddu è un paisi di muntagna. Poi è beddu puru tastari li cosi tipici di lu locu d’unni ti trovi.